أفظل إني أستكشف الفظاء، وأتمنى أتمنى هذا الشي، أتمنى إني أروح على سطح الجمر، علشان اشوف <hesitation> إستكشاف الفضاء الخارجي بشكل عام. <hesitation> أشوف سطح القمر، عندي تكون فرصة تعلم، <hesitation> كيف تكنولوجيا والعلم؟ <hesitation> كيف ندرس تكوين سطع الجمر والظروف البيئية هناك؟ <hesitation> نتعلم عن تاريخ السما.